Ah pues lady re’a rquiny, este bueno, véh vpeh ni ryad ni, rgyb raba lány par na’h zani bzëdy rabá nare’a, este valna zacu bálty ná lady’a pues este gulá za rgyb zaca nii na’a pues este, rcha doo niz lany lavader’, rnázy za doo niz, este, bueno, ná’h rnáza dony lany th bot’e ah, rh nú’ doo niz ngýa, tchi enity lan lavader gytchia gëdy, tchi va cakgybya ni’a rzalooa cun ra lady nii do’isy ru mew’a tchi va cagýwni fá, fá’gy tchi va ckadye niz ni tchi, te par conforme ckadye niz-niz fá, la ztoo rani lagá niz, bueno, niz mew’w gy, nii vavyloo za ckwa ztogy ah, laga ni rcka rzagwaxa stoo lady, te tchi gýeni lady gi te tchi zrun zacka provech, tanto quiety gyxin-dyzca niz, tchi laga ni th zëzy gá za, chilo gaza zagy gutnaa este lady gy tanto gyxuna ni loo lavader’gy cun rh ná vald ra fila’ah pues ni ni rack nee ryad n. tchi zëzy rza ru rýaani logy, rh gá ni, laa ga niz’e gy ni rcká ztë, tchi zëga chi chuny fá, chá doo fá, nú vez, th tiop’e nii byxtil ni’ah nú vez este de rh’ pues rh’ ni va ckagyad ni, conforme dur rackan ah chi nalga zthëni, gáx ga ztëny, dóh ga dóh ga rdye niz ni, chi z' quiety za rxin dáhn dy niz ‘ah tchi pues este nú vez ruyni vá rywni th niz nixy th niz gýx’y gy ‘ah the gyndya nix pues rye doo ni lo th nchá, chi rye stoo niz tchi loogy th tiop bote gy tche, osea ra táp býtchy lo gy rye tiop este ra niz nix, niz gýx’e gy ‘ah. tchi este rh rchywn ni, de rh chi cheni loo niz gy’ah va cabez zth bote dóh nz ngýa, cheeni lo niz ni ná par gyndia nix ni’ah, hor yzyw no’h logy, ya de rh pues tëdni lo niz ngýa zth, chi listo!, gy gytzëlyw ni loo dúh ni tchi, zëga zy ni ryad lady.